Manahaky anizao moa ñy mombamombany ñy sakafo a Torokia añy: -Rozy añe ,tea sakafo mafana ,manahaky hemisy ñy haidary ;rozy añy koa ,manany ñy karazany ñy sakafon-drozy, <shushes> misy ñy sakafon'ampela misy ñy sakafon-delahy ;manahaky anizao roze ,tea hany mahere ,manahaky ñy paty mifangaro amy hena ,misy koa ñ'atao hoe Baklava zao.